Eghe na re bie mhan ni ma dore gha wanre ma sibhi uwa re major bhi mina <hesitation> ohia ba-mhan ki gbonu wa because aba mhan bha ribu wa egheni <hesitation> ine ma maghale dia obiabama gha gbolu wu el bha sibhedana re bha yu-gbo yugbo-yu-gbo ma gha re amie ma bhor ye egia du uwa be̠ egia da lue be̠ ma bho yor maki wel oh selobua ma bhi ghi wanre ni ma si bhor na re oselobua da kere do luo madu ki do sibhie nire mana do gha yio semhan madore wina mana dor luo nia ma na dor sibhi otoi san re. Ole sun na da bie mhen mena de sibho re oni olenor wa hue an ibiaba mhe bie ni khuo ma gha bie ma ki gbelo gho mo ese maki ma ifo mo-eloa nada mio ghe el aki gha zowan aki ghe kpo kpo ma aki lor ma obo nore me̠ romuomen aki yor ghe me kue bie oni omha gba emhi nor diano mhan gba hie hie bha gi ma yin no sen bha gima yie ese na da mie ukpe de nor kike oselobua da riobor ukiri umie fan ma-oki ria hu nor shale mam selobua ria hu nor she mu ma su bor mie emi nor kike bhe ghen-ghon bio fubhe ghe ona ole ma bhire uluo le ma mel do ashi <hesitation> ibho khan ghi uwa be <hesitation> ne dor luebe ne̠ ware nada mie eki gha ghon ghon mofubhe ghe ana mel bhi nuwe re ma bheni nor si jesu.